أحب إني أرجع للعصر الإغريقي وتحديداً فترة ازدهار الحضارة الإغريقية القديمة اللي تمتد من القرن الخامس قبل الميلاد حتى القرن الرابع قبل الميلاد، هذا العصر كان حقبة ذات أهمية كبيرة في التاريخ بسبب تأثيرها العظيم في مجالات الفلسفة والفنون والعلوم وأكثر شي أحب إني أزور اليونان القديمة.